Munumang de rapu de rapu xil'iung rapu xil'iung nguang rapu kua lareung de kibia rapu kua laniat ladeung y rapu kara kari de nguang de ndajap nguang pus kua latau jay kara xil'iung de nguang y rapu laniap paiñ kua lareung kibia y la'ey y de rapu kara xil'iung pus rapu laniat kua la'ey de kinyiep kua la'ey saria de pu pu kari jay de kari kua la'ey de pu kinyiep paiñ kua laniat lareung kunji kinyiep pero kiajay chu chu ndajap si lem limy de limy de rapu kiajay kua se bumang bumang na'ey manataung de rapu pus lataung y se mut kiajay kua lama katau tema tama jay kunjua tema ngul'ue kua lakeje de rapu kari per se kiajay kua manataung pus ma'ai kinyiaung jay y y rapu kara pus kiajay limy tienda jay kua manadeung kunji kul'us pu kibia laniat kua ladeung. <noise>